عادة أشيك على هاتفي بين من عشرين لثلاثين مرة في اليوم، وهذا يتوقف عن العمل اللي أعيشه، مثلا إذا كنت في شغل أو دراسة أشيك عليه بشكل متكرر كل فترة قصيرة، لإني أنا أحب أتابع الإشعارات ورسائلي اللي تجيني، في أوقات فراغي أحيانا أكون مشغول بأشياء ثانية، ومحتاج أشيك عليه بكثرة، لكن أحيانا إذا كنت في مكان هادئ، أو فاضي أإشيك عليه أكثر وأصفح التطبيقات.